Mwalimi, uve kama vakinga, ikilungi ikisaiji tukwelewa sana, ukutu ungawanase ikilungi ikyakare nikilungi ikyasaisi syinu siviri tofauti kabisa. <noise> Kwasabau ikilungi iki tulinakyo saisi, yaani kikendela mumambo mongosu mongosu, isida sikwisa kirawu ukakie, amasida mongosu kira ukona iusisimuke upulikiri ukono usisimuke upulikiri. Twivakinga tukwelewa ukuti akoni ako kihumila hata ilikabila lyitu twisovelie katara avana tukiolelela munzira, wala hamuna sida, lakini ikilungi kisaje kilinamatu- tatizo kikuku <noise> kikuku. Ilitatoiso ilyakwanza, <noise> twitamila akakatre ni amani, <noise> ifita siumile, kulifita nyongosu lueli tupulika isinge situwene hadi munyumba, <noise> ungalole katare umunu, angave kuvulongolu, ukwilanga wita kwelukosi imulikire tubyake twivoni <noise> tutungasanie. Lakini ilelo iji, umunu angave kuvulongoro ako ng'isi, winyira witikira ndikendie lino ilyo ukuta amunu uju lueli ngalambuda, ndikenda nzira moja kilambuda. Winyira uluvilo aleke ukukuvona wala uleke ukumbona, isida jone iji vita avanu kilo po- wikenda vitovana, ungati jamani mutovana muvalini, hata ikyakusuva nakupali. Haya amatatiso gaveri, uwutamwa. katalamata mnatwagamanye, ukiolelu mwana tangi oleli mbaki kula, uhirisidza tu ngata muhumpeli dawa dza kyenyeji aponile, haya, lakini leleju ungahulu mwanu kutengula hadidzu halini siku sifuli, uve hila sikhu dzwatye dzanzo, vatye dawa, lakini katale natwasimanyi sinu wutamwa wudigile topu, ungawudzu wutamwa wiyoma ndaku natukwelewa, isinge ndususuta amasingira, avanu amasingira na vitunza vitagi takataka ofyo wiwona mala sipindupindu, mara hwalesa, mala hehi. Lakini sinu sioni simyaha gya hatale, na silipo, lakini, bado ikilungi kisahidzi amatatiso mongosu, avanu iwona vita indoa na dzidumu indoa litatiso, uhwe tiva hatali vati usawa mumaisha, twi vahatale, twavedzaga mundo ungave numgosi ndavi ave na ugo na vadala sita, mutama mganana baali. Lakini kilungu kilehwiki, indowa litatiso na vavana natu, na vikola vadala wala wana na viwo, kwasabu indowa litatiso avana na vidumu mundowa, ikisasi kifamiwe vate vajitu utandawasi sijui. Kwaiyo vangingile mu dzene dze vatiye simu idzo, vilola maisa ga musimu, vitigila gu maisa guwitakiwa uguta, ndave muwongerero, hilawo valehine, oko vana vitu mulekhine kheki. Kumbe vilola akene kuvatie maisa akakine ikyamutandao ikyo. Indowa siva akuna, lakini amatatiso bado mongosu <noise> <hesitation> ikilungi kirero iji, twivakinga tukwerewa, akutiti amatiso kwikale, kwamfano, twita <hesitation> idunia ulugano nalupali, <noise> hakuna uvupendo wujakanike <noise> katale une ndiwesa ndekapa ndibie kwajirani, twirya twinywa isikukuum tukivikire imwetsi <noise> kidatu kiviri tu, jamani karibu kakeki lakini lelo ijo uvupendo vujakile, umwana vajirani numwana vajirani, navikwakana, wala kuweka wala keki haya. Ungatikera uheke lelo iji, ikikolo nikikolo, navikanana, namkanana keki utunu utudebe vatuvine, utunu utudebe vasoline, amasida kibao. Kwahiyo twivakinga tukwelewa ukuti isida saiji ikilungi kifamiwe, kulinamatatiso, mongosu. Lakini balijilo! twevakinga tukwelewa ukuti ikilungi isi kisa iji kilinuvukame, amambo aka katare natwasuvele, isula jatimaka jitima muviale isinu mpaka mwita nguruve. <noise> Imye sura jitimilene ulinisinu isyenzeruke luwalile nulusuva, Lakini imyaka ikisaizi, wilime isinu, isura najitima! umanga kubaswike wita mpulu umoto pasi, lino ungivusu utu ukamu vumile ndako ukatale twilimilaki isinu. Ukivyalila kikimelela, isura jitima, lakini iseju uwukame nawukutuku wukuwuwumile natukwelewa, ndalana ndakinu keki? hata natukwerewa. Lakini mbali jiro, bado twivakinga tukwelewa ukuti amatatiso, mongosu, ungalola avanu, siume iliajari syakutosa nzirumwa, lino natukwerewa uwangalifu navupali, au keki. Lakini katali twivanu twikendera akalwasilunde, nasimutu kujie ajari tsyale ndebe, lino natukwelewa lini ikyumila kinu kiki, lakini amatatiso galikikuku.